انت ممكن تعمل لنفسك وقت وقت كده كل يوم حتى لو وقت صغير عشر دقايق ربع ساعة أن انت تمارس اللغة دي يعني أن انت تعمل روتين بس لنفسك وتخلق عادة وممكن تستخدم تطبيقات تفاعلية زي دولينجو دي هتساعدك بشكل كبير جدا وممكن تعمل صحاب من البلد دي يعني مثلا ممكن تدخل على الفيس بوك تشوف ناس من البلد دي وتصاحيهم وتتكلم معاهم كتير دا هيساعدك جدا